Eritsereto hoe hanoto voanjo atsika. <noise> Alohan'ny hanoto voanjo, sasa soa ny dango, lafa ma adio soa i da atapy soa ho maiky. Alohan'izay koa, da sasa soa kao gny lohan'ny akalo miharo gny vodiny. Vita izay da arotsaky gny voanjo, arotsaky anaty dango ao. <noise> Lafa mirotsaky ao amin'izay gny voanjo; gny tagnategna gny mampiditsy gny lohan'gny akalo igny anaty dango; <noise> da apody mipodipody izay fihetsiky zay. I lohan'akalo igny amin'izay gny mamotiky gy voanjo anaty dango. Da zay gn ny <noise> ahavita mampiasa an'i roa.